Aminakay ndraiky <hesitation> ma- anjara asan'zany fahalianana am'zany am'fahitan-javatra vaovao am- aminay zany anao zany kô olo tia lamôdy tia mivoatra karaha reny zany, moramora aminao koa mivoatra satria kô misy zaka vaovao zany de fa avy anao ividy avy zany anao anaraka e, zay zany zaka itako matsara anazy.